Enengalhangira kyangi <hesitation> sikyangathokekana erikalha ghuthawithe erighikubya bwomo kusangwa ibwa omwibugha elhyo mundu syangabya athalhya abana ekindu ekyanganamusumbugha akasabya akaghikubya bwomo enyuma ekyo ngalhangira sikyangathokekana omundu eribya esangaghikubya bwomo eyihi nomwangabya enanendeke obuthuku bukahika enabya enawithe ekyakaghikubaya bwomo indi kitholhere ekibya ekine omwa buyingo bwiwe. <noise>